E nder kulla latide miɗo heba sa'a e muɗum sanne e tawa hikka. Min gaɗino, min ekkitake no gollal kon ko yowtari duɓi ɗiɗi hikka gomnati leydi ummani jabugo walla wallugu ekkitinobe golle ɗen nder himɓe ko watta ujunere, e mi tawa latiɓe heɓi nafakka majum fa sanne sanne. ngam e mi anndi hewi latiɓe faa sauti hebai innaden fu wattaka. hey mi joɗi wuro am wala fu to jawmi sai joni mi lildama e talkure no mi noddama wargo Ilori inde am suttama e mi tawan e nder balletebe gineji. ɗi fuɗɗirai mi golle ka woni mi hokkama gineji latiɗi ɗigga ɗo gesa liɗɗi yiɗi fu hande hebugo fu be kokkiyan ɗu.